ताला सुरक्षा प्रदान के लिए एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्यरत है। जो अनाधिकृत पहुँच को रोकता है। इसका उपयोग घर, कार्यालय, गाड़ियाँ, अलमारियाँ। और अन्य निजी या सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ताला केवल सही चाबी कोड या बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही खुलता है। इससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है। और अनावश्यक सामान की सुरक्षा में ताला बहुत ज़्यादा मदद करता है। मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले ताला तोड़ने या चोरों के लिए कठिन होता है। जिससे चोरी या नुकसान की संभावना कम होती है। हाल की उपस्थिति चारों ओर या अधिकृत लोगों के लिए एक मनोविज्ञानिक बाधा के रूप में काम करती है। स्मार्ट लॉक या बायोमेट्रिक लॉक तकनीक सुरक्षा की आधुनिकता। और अधिक भरोसेमंद बनाती है। हालांकि तालों की प्रभावशीलता उनकी गुणवत्ता। उपयोग और ऊपर रखे गए सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है। एक कमजोर या खराब गुणवत्ता वाला ताला अधिकृत पहुँच को रोकने में असफल हो सकता है।